rɨ akɛɛpǝ pǝ fǝǝlɨ wǝǝ fʊkpɛɛ ŋwe fǝǝlɨ wǝ́ atayǝ ŋwe ŋ fǝǝlɨ kwe ŋwe fǝǝlǝ kwe ŋwe fǝǝlǝ kɨroŋyǝ wɔ ǝ lǝǝ o lóo nuŋ epiri ŋwɨ ka lɔ <hesitation> osutuyǝ sa e lée piri ke o lóo nuŋ na alɔ.